Jebel dolgo, Jebel Dolgol gon darin, agulal gon darin, abril gon darin, sai morkel gon darin, Ad_Morke ko adu ko yan nusila manjin, abirra gon darin, Jebel maeme darin, Jebel ukasha darin. النيل aman safi nulu kon darin, borsudan nikoni نيل الاحمر ka inaani aman gailin, yan rutannug amangail ka ilu uui, o arabi logon نيل الاحمر ilon, والنيل الازرق والابيض.